Era un día de mercau nel puebru, i la genti s'apegotonava ena praça pa frutas i verduras frescas mercal. Ella, una moça que l'izían María, s'avía perdíu nel gentíu i no poía dal cona su amiga. Mentris que buscava, trompicó con un ombri que llevava un sacu de patatas. Los sacus se cayerun i las patatas s'esparramarun pol suelu. L'ombri, que l'izían Juan, se riyó i se desculpó, i María s'ajuntó ala risa. Juntus arrecogierun las patatas, i mentris que las apañavan s'apresentarun i chalrarun. I ya sabis lo que vinu endispués, no es? Pos veleí!